Régo̱o̱ khaa, <hesitation> régo̱o̱ khaa carro. <noise> mbaꞌa inii rí géꞌdoo ne̱ khaa, e̱ste̱e̱, por ejemplo xóo a̱guu ne̱, xóo khaa nakhúu ne̱, yánto̱o̱ ne̱, e̱e̱n, <noise> depende este̱e̱, tsí carro mba̱ꞌu̱un ñajúu̱nꞌ o tsí carro lakiin. E̱e̱n, casi xúgíi̱nꞌ waꞌdáa̱ llanta, ñajuun para, e̱e̱n, rí ma̱ꞌgee̱ jmáa̱, jndo náá máꞌ e̱ke̱e̱ jmáa̱. Khaa najmuu̱ khaa rí, khaa llanta. E̱e̱n, <hesitation> e̱e̱n, mangaa géꞌdoo̱ khaa, aguu ne̱. Rí aguu ne̱ rá, e̱ste̱e̱ najmuu̱ ndo̱ yáá naꞌne mbroꞌon. E̱e̱n, <hesitation> dí maj- díí nambijma mene̱e̱ꞌ ndóo rí na̱ke̱e̱ ikhaa̱, pero mbaꞌa inii aguu ne̱, tikhu aguu ne̱ rí na̱ke̱e̱ jma̱á, ríí-rí nakha ne̱, nan- nayaxi̱i̱ jamba̱a̱, pero tikhu aguu ne̱ rí lakiin mangaa. Por ejemplo, tsí ma̱ꞌgee̱, e̱ste̱e̱, <hesitation> ñawún xti̱yu̱u̱ꞌ o ñajún mújúu̱n rá, e̱e̱n maꞌthée̱n, ma̱ꞌñuu̱ khaa, maꞌthée̱n rí ma̱ꞌgee̱ ñúꞌún, jaꞌyoo maskámee̱ aguu ikhaa. E̱e̱n, tikhu agu, ríga̱ mbá khaa agu mangaa rí naꞌne, rí naꞌne mbiꞌmbiꞌ, e̱ste̱e̱, <hesitation> e̱e̱n na̱we̱je̱ nakha̱a, na̱we̱je̱ nakha̱a rúꞌkho̱ rá, naꞌthée̱n rí ña̱wa̱nꞌ ídxúꞌ. Ya sea que ríga̱ rí niríga̱ tsu̱di̱í, ooo ña̱wán tha̱ne̱ porque mañuu e̱ke̱e̱, o níkhú eꞌnegajma̱a̱ na̱-na̱ka̱jayóo̱ carro. Aꞌ rúꞌ agu rúꞌkho̱ juun rí naꞌthán rí, e̱ste̱e̱, rí mañuu ídxúꞌ, o ña̱wán tha̱ne̱ mbo̱ꞌ. E̱e̱n, <hesitation> ríga̱ khaa i̱mba̱ agu mangaa rí tima tsu̱du̱u̱ khaa carro, e̱e̱n, <hesitation> rí xóo tikhu color rí xóo maña̱ꞌ, mo̱jmo̱ꞌ, e̱e̱n, <hesitation> o miꞌxá mbo̱ꞌ. Tikhu rí naꞌthán rí ma̱ꞌñuu̱ acelerar, o tikhu rí naꞌthán rí, e̱ste̱e̱, <hesitation> i̱mba̱ rí xúdáa̱ mbo̱ꞌ. Oo tikhu rí e̱ste̱e̱, rí ikhaa máꞌ ña̱wán tha̱ne̱, me̱dxo̱ꞌ. E̱e̱n, mangaa éꞌdoo̱, tsí carro mba̱a̱ ñajuu̱n juu̱n rá, e̱ste̱e̱, géꞌdoo̱ khaa, e̱ste̱e̱, <hesitation> rí ná nati khaa rí nagui̱i̱, rí je̱ño̱o̱. O tikhu rí, ste̱e̱, nagui̱i̱ exe̱, nagui̱i̱ na̱ke̱e̱. O tikhu rí, e̱ste̱e̱, carro tsí lakiin rá, e̱ste̱e̱, juaꞌdáa̱ xóo rí nutháa̱n khaa cajuela, nati e̱ste̱e̱, ya sea, e̱ste̱e̱ <hesitation> muráa, o gúxta̱a̱, mbá gúxta̱a̱, a̱jma̱ gúxta̱a̱ na̱ꞌngo̱o̱ khue̱n. E̱e̱n, <hesitation> mangaa nagui̱i̱, e̱ste̱e̱, <hesitation> xóo herramienta o ma̱khuáa mbá khaa rí nagui̱i̱ na̱ke̱e̱ mbo̱ꞌ. E̱ste̱e̱, gúꞌdo̱o̱ mangaa̱ khaa náa, xílii̱ rí na̱gi̱ꞌi̱i̱ asiento, e̱e̱n. <hesitation> casi rí, e̱ste̱e̱, rí en frente rá, na̱ka̱ khaa juun chofer róꞌ, nawa̱a̱ na̱ka̱ khaa tsí, na̱ke̱e̱ níjñúu̱ rá. Tikhu asiento rí ríga̱ tsu̱di̱í mangaa, e̱e̱n, nagóó e̱ꞌwíin. Pero ríga̱ khaa asiento rí inúú, rí na̱ka̱ xóó, na̱ka̱ xóo tsu̱di̱í jaꞌnii. A̱ꞌkho̱ ma̱-buína̱ ma̱tha̱ñi̱í acomodar mina̱ꞌ, o ma̱tha̱ba̱a̱ꞌ me̱no̱ꞌ mbo̱ꞌ. Géꞌdoo mangaa, géꞌdoo khaa volante mangaa rí na- nawatuun khaa. <noise> Tsí na̱ka̱ jayóo carro, <noise> <hesitation> rúꞌkho̱ mangaa ikhaa̱ naꞌñuu̱, <noise> xóo, por ejemplo, tsí na̱ke̱e̱ ñawún xti̱i̱ꞌ rá, ni̱ka̱, a̱khue̱n na̱ka̱ volante iꞌnii̱ khaa̱. Yáá tsí na̱ke̱e̱ ñawúnꞌ rá, o tsí jmbu mbo̱ꞌ, ikhaa̱ naꞌñuu̱, khaa, náa <hesitation> na̱ka̱jayóo̱ ne̱, naꞌñuu̱ khaa, e̱ste̱e̱, <hesitation> ikhaa̱ juu̱n tsí naꞌñuu̱, khaa, controlar xúgíí mu̱ꞌthánlóꞌ rá. E̱e̱n, pero géꞌdoo̱ mbayíí mangaa̱, khee, khaa rí nutháa̱n, ste̱e̱, <hesitation> pedales, e̱ste̱e̱, por ejemplo, mbaꞌa inii ne̱ mangaa xóo rí ná ma̱ꞌñuu̱ frenar, xó rí ma̱ꞌñuu̱ acelerar, ma̱gee̱ i̱wa̱á nacha̱, magáyúu̱. O rí, e̱ste̱e̱, ma̱ꞌñuu̱ khaa controlar carro rí ma̱xáwíyuu mbo̱ꞌ, rí nutháa̱n cloch. E̱e̱n, <hesitation> e̱ste̱e̱, freno rá, e̱ste̱e̱, magáyuu̱. Xí nandoo gáyuu̱ mi̱ndaꞌkho rá, maxúdaa̱ i̱wa̱á wáa, i̱wa̱á khaa nacha̱, i̱wa̱á jndo mbayíí. Ya tsí nadoo̱ áñuu̱ frenar rá, pos ma̱jmuu̱ khaa freno. Pero géꞌdoo mbá khaa rí palanca mbo̱ꞌ, khaa rí naxtikhu̱u khaa velocidad. <noise> géꞌdoo ne̱, e̱ste̱e̱, maxúdaa̱ reversa, maxúdaa̱ rí, e̱ste̱e̱. Tsí ndoo áꞌgee̱ mañuu rá, mañuu má, primera áꞌgee̱ róꞌ. Ya tsí nandoo áꞌgee̱ wáa gakhe̱ rá, i̱wa̱á gakhe̱ número, rí wáa uno, tima lá ꞌkhue̱n, éꞌ. Khaa número régo̱o̱ ne̱ khaa jngó ma̱goo ma̱ꞌñuu̱ cambiar, ma̱ꞌgee̱ wa̱á nacha̱. E̱e̱n, géꞌdoo ne̱ mangaa, motor, <noise> ñajuun khaa rí, e̱ste̱e̱, mu̱ꞌthánlóꞌ rá, nímii̱, ikhaa ajwa̱nꞌ rí mba̱a̱ a̱ꞌkhue̱n, ními̱i ne̱. Xí naꞌchúu̱ ne̱ ikhaa rá, ste̱e̱, pos nára̱máján máꞌ khaa, e̱khaa <hesitation> carro mangaa róꞌ. E̱ste̱e̱, ikhaa ñajuun rí jayá, e̱ste̱, natsikhá ti̱ya̱aꞌ, na- nawíyuu xúgíí. Mangaa najmuu ne̱ khaa gasolina, tanque de gasolina, i̱tha̱án. E̱en, a̱ꞌkhue̱n najno̱ꞌ gasolina, porque rúꞌkho̱ juun rí, e̱ste̱e̱, jayá mangaa ski̱yu̱u̱ꞌ khaa carro. Tsé ra̱géꞌdoo ne̱ khaa, pos xágoo máꞌma̱ꞌga mangaa. E̱e̱n, khaa e̱ste̱e̱, najnu̱uꞌ rúꞌkho̱ juun rí, función rí géꞌdoo khaa rí tanque rúꞌkho̱ rá, najnu̱uꞌ khaa rí eyoo ne̱, khaa rí gasolina khue̱n. E̱e̱n, mangaa géꞌdoo ne̱, e̱ste̱e̱, <noise> mbaꞌa inii khaa rí, géꞌdoo xóo nutháa̱n rí ná awúun ná khaa ná gíwa̱nꞌ khaa motoor rá, gíwa̱nꞌ pílo̱o̱ ne̱ mangaa, khaa rí nakha̱a, na- rí nambáyúu nakha̱a carro, rí nambáyúu nakha̱a, por ejemplo tsí géꞌdoo estéreo rá, bocina khue̱n, rúꞌkho̱ najmaa khaa rí pila, naa, rúꞌkho̱ rí naskáma̱a jmáa ne̱ mangaa. Tsí ra̱máján pila mangaa, ma̱xágoo máꞌ ma̱khati̱ya̱aꞌ ne̱, porque éꞌdoo ne̱ mangaa. <noise> mbá xó najmuu ne̱ gasolina, kuaꞌnii mangaa najmuu ne̱, khaa, pílo̱o̱ ne̱ mangaa. E̱e̱n, mangaa, e̱ste̱e̱, e̱ste̱e̱, <hesitation> tikhu rí, tikhu carro rí géꞌdoo, ste̱e̱, casi xúgíí carro khaa espejo níjñúu ne̱, rúꞌkho̱ rá ma̱thi̱ya̱á, ste̱e̱, rí tsí na̱ꞌkha̱ mbá caro nijñáaꞌ o xóo ma̱tha̱ñi̱í estacionar mina̱ꞌ, rúꞌkhue̱n najmaa ne̱, pero ríga̱ mbá khaa, gída̱ꞌ mbá espejo mangaa ná khaa. Níjñúu xa̱bo̱ ri̱jma̱á, ri̱jma̱á kra̱ꞌa ja, jngóo mba̱ꞌyoo̱ directo náá, xí ríga̱ rí ꞌgí tsu̱di̱í nadoo rá, ma̱ꞌñuu̱ estacionar mene̱e̱ꞌ, o rí ma̱ꞌgee̱ inúú o níjñúu̱ mbo̱ꞌ. Rúꞌkho̱ najmaa khaa espejo mangaa. E̱ste̱e̱, géꞌdoo̱ mbá khaa xóo plástico ri̱jma̱á mangaa jngó, e̱ste̱e̱, ndóo yáá ríga̱a̱ a̱kha̱ꞌ rá, e̱ste̱e̱, nagéꞌmee̱ plástico rúꞌkho̱ jngóo xájmbijmaa directo khaa a̱kha̱ꞌ, ná khaa iduu̱. Rúꞌkho̱ najmaa ne̱ khaa mbá xóo plástico paska kha̱jma ri̱jma̱á. <hesitation> <noise> rí vidrio rá, pues, khaa rí espejo rí ventana rá, po̱o̱s ma̱goo mambáthoo̱, maruguaa̱ rúꞌkho̱ꞌ rí tsí nandoo̱ ma̱to̱ꞌo̱o̱ gíñá, tsí tsíyoo̱ ma̱to̱ꞌo̱o̱ gíñá mangaa. <noise> tima mangaa, ste̱e̱, mbá khaa xóo palanca mbayíí, e̱ste̱e̱, xóo tipo botón, magoo tsí ngúwán e̱ke̱e̱ rá, e̱ste̱e̱, maxráꞌée̱n rí, e̱ste̱e̱, <hesitation> mika. Yáá tsí phú mika rá, maxráꞌée̱n rí, e̱ste̱e̱, rí ngúwán khue̱n, depende náá rí, e̱ste̱e̱, tsí mika tsí nguéꞌtsén nandoo̱ ikhaa̱, rúꞌkho̱ꞌ naxráꞌée̱n. <noise> mangaa géꞌdoo̱ estéreo, xóo naꞌñuu̱ acompañar jma̱á bocina mangaa, ma̱ꞌ-ma̱̱ndxuu̱n ajmúú, ma̱ꞌdxuu̱n khaa noticia, ma̱ꞌdxuu̱, ste̱e̱, <hesitation> e̱ste̱e̱, mbaꞌa inii rí nandoo̱ mba̱ꞌyoo̱, <noise> pero nákha ná en frente ná ka̱ma volante rá, tima khaa, e̱ste̱e̱, <hesitation> tikhu número maꞌthán náá velocidad e̱ke̱e̱, o náá rí velocidad naxúdaa̱ rá, ma̱goo̱ mba̱ꞌyoo̱, e̱ste̱e̱, jndo náá jaꞌyoo ma̱ja̱nú khaa. Velocidad régo̱o̱, pero mangaa, a̱ꞌkhue̱n ka̱ma rí ná mba̱ꞌyoo̱ tsí gajno̱ꞌ gasolina régo̱o̱. Oo <hesitation> oo dí parte, <noise> régo̱o̱ carro régo̱o̱ naꞌchúu mbo̱ꞌ. <noise> pero ma̱goo mangaa mba̱ꞌyoo̱ jndu wátha̱ khaa, wátha̱ ve- khaa <noise> rí na̱ka̱ kárii̱ mangaa, wátha̱ velocidad nagáyuu bée.